Tulakal k'in kib'el kiwenel <hesitation> kib'el kiwenel a' kib'el ki- kimentik tusasajil ka' y tulakal makoo' kub'el kujanal u- u- uwaxak waxak jaab' waxak jaab' waxak hora tub'el kumentik ujanal men kub'el kuwenel <hesitation> jach kub'el kumenel kub'el kuwenel jach <hesitation> yaab' tulakal ak'ä'.